Щипчикҳо барои чӣ лозиманд? Щипчикҳо як воситаи гигиениву зебоии хурданд, ки асосан барои нигоҳубини нохунҳо ва мӯйҳои майда истифода мешаванд. Онҳо аз ду қисми металлӣ ё пластикӣ иборатанд, ки бо фишор якдигарро зер мекунанд ва ҳамин тариқ имкон медиҳанд чизеро дошта ё бурида бароранд.